افضل احكي مكالمة على انو ادز رسايل - لانو مرات من ادز رسايل تنفهم غلط، الشخص الي قدامك المتلقي، يفهما غلط، يمكن لان ما حطيت ايموجي، يمكن هو فهما غلط، ما مثل ما مكالمة، اسلوب الكلام يختلف، هاي كلا تفرق